Jue ëch dun nënëm yë uk, ti'i kyëxpë porque në ko'o yë mojëp o në ko'o yë wa'atëp mabëj yë, në ko'o tyam namap në ko'o je jaya'ay myn myët's tokatyë dun a'ax yëwantakyë o në ko'o mich dun wi'inkukapxëp pues jue a'ax jedun, kap a'ax dun naxkadakpë a'ax yë, kab a'ax dun yawantajyë.